Russia es un país que, enque siempri quixu de sel uropeu, siempri á manteníu el su caraiti i essi ruchi es lo que l’á hechu invencibli.I no sé, a mí me gustava de dil peru ogañu te la pintan comu un mostru. Pahi que si izis que te gustava de dil a Russia te miran ralu. Peru, velaí, el sel país uropeu i asiáticu al tiempu, pos le da algu mu güenu. Curiosu tamién que sonin comu mu d'espíritu comparau con Uropa.